Binatang yang paleng lambat tu menorot awak tu ye tu ape tu bekecot, bekecot tu lame nian nye bejalan tu ye lame ye mambu e tu juge kadang i tu men mosem ujan tu galak nempel- nempel di umah kitek bekecot tu, paleng lamat nian bekecot tu dan jugek ade sikok lagi ulat sek kaki seribu tu, ulat kaki seribu tu atek di kemek e letop kaki kite ape badan kite di kemek kaki seribu tu lamat lamat nian ye bejalan tu gile, ibik- ibik ibik- ibik ye tu bejalan, de tuh kure- kure juge, na men kure- kure tu di ayo lumayan cepat he tu di darat tu lemet nian kure- kure tu, soale ngape soale dak tuna dengan badan e cak e kure- kure tu, ji kure- kure tu <hesitation> nah itu ape nah dan juge sikok lagi tu ape namenye penyu, penyu tu lamat nian mak same be kure- kure sebelas due belas la dengan kure- kure tu. Penyu tu lamat nian ye bejalan tu, penyu tu dengan e tu ape namenye bekatak, bekatak tu lambat juge men ye bejalan di darat tu nak melumpat- lumpat dulu ye tu na men di ayo tu kan tinggal berenang men di ayo tu, nah tu lah yang paleng lambat dah tu yang paling cepat, yang paling cepat kak imau, serigala tu srigala, imau tu cepat nian ye belahai tu jadi kadang tu per jam nye tu per kilometer imau tu belahai e, apelagi dengan srigala tu nah srigala tu bay, bejalan kenceng ye tu belahai cepat, badan kecik ye tu, jadi lemak nian men badan kecik tu belahai da tu dengan imau dan nah imau dan tu lali paling cepat ye tu kadang tu due jam ber per berape kilometer ye imau dan tu jadi cep cepat nian he tu belahai nak ape bae belahai masih imau dan tu lah paling cepat, nak kamu mak mane be belahai cepat nye tu lah, belahai kecik mate tajam e tu, dem tu. <noise> anyeng, anyeng tu cepat juge anyeng tu men belahai, tapi tula sayange men anjeng gile tu kadang geget anjeng gile tu, men anjeng jinak men suhu ape bae cepat nian anjeng tu belahai, gile anjeng tu la nak same dengan itu he tu dengan imau juge anjeng tu belahai, de tu <noise> koceng tu juge cepat juge koceng tu belahai, tapi men badan e kohos cepat belahai men badan e kecik eh men badan e gemok lambat bang lambat la belahai koceng tu, koceng tu cepat nian replek nye, ye replek e ye situasi e mak mane, jadi calak nian koceng tu.